Comida ndiuchi comida ndeeyu chun comida ndiuchi kuixi, comida ndeeyu chun, comida caldo chun kuunxi'i nuni nuuxi'ie kajndoxi como comida kuunxi'i ndiuchi kuuxi ndeeyuta'a kuuxi ndeeyundee keexi aguacate hoja aguacate.